بس كان صفة هذه العائلة مع بعضها بدءوا مغامراهم من جديد راحو ع محل ما جد زاروه من جبل لكن أكتشفوا أنواع ثانية من الطيور عايشة هونيك لكن أتعرفوا على بعض استأنسوا ببعض جدروا أنهم يتواصلون معاهم مع أشكال ثانية من الحيوانات.